परिवार और खाना हमें इतुक कारण शकों राखे स्वस्थ की हामूक सबसे आगे खाना बनाने मुजा रुचि चे ही हडै जे अओमक रुचि ना हाले तबे खाना अच्छों ना बाजो खाना आमुख प्रकृति चे ही बढ़नो क्योंकि तेतो लिया हामैं स्वस्थ रहो।